أفضل المكالمة الهاتفية، لأن الحديث بشكل مباشر من وجه من- بالجوال، بخليني أتواصل بشكل أفضل، وبفهم المشاعر، الشخص الآخر من نبرة صوته بس بالرسايل ما بيكون وضوح و أحيانا بتكون مش مريحة و بتأدي إلى سوء فهم، عشان كده بختار دايما المكالمة الهاتفية <hesitation> والاتصال الفوري والتفاعل ما بختار رسايل نصية خالص.